Lagu vara dinana, bema maegu moni, taunimanima, ba boiridiam bemaim, ena moale beme, nega tamona bame- baiame moale heboum. Bema maiegu moni neganai, even femli danu, nao hanuai iava edena, kantri o province, danu edegai enom, edia dala dan bakare, bemaim, heina moale lalonai beme, m oalemum. Toh, haidia basi bemaim neganai, o edia bese o edia daika- daika unukai bema, ai danu, noho neganai baha maorodiam, daka, aniani eva bahu oredia danu, baia, henidiam. Sema taudia, dabalao edia, taina taina, beie ani, bema lau, egu, vara dinana neganai unubana bamarere, laiam. So vara dinana na, doh bema maiegu, moni neganai unubana ba marerem, bema haidia danu s- seme- seme hedinarai Danu, idia dan basina lalodia boiom. Idia danu, daidia daidia eme raka vaira taudia, idia baia dibadia sema taudia danu ma, dabalao daka ore- oredia haidia danu ma idia daidiai, baia itadiam, o lau dan idia ida ba raka heboum, balaom baia itadiam, edia, helai gabuna eva, mauta gabuna eva hebou hebou gabunai, batahudiam bona, badavaridiam, bahenidiam. So na lagu vara dinana, moalena, unubana ba marere laia tomamu. O, haidia danu, gabu daudauai nonoho danu, edia, ticket davadia iava, motuka davadia danu, ouna daladia danu, ba marerem, gau bahegaegae laidiam, daladia bakaram edebana bemaim, daba lao heina moale lalonai baiame moal- baitame- baiame moale hebou, heina moale lalnai. Badna nega momo herea naitam danu, daga taunimanima momo, unubana edia vara dinana na unubana seh marere, dainai, lagu roaroai, bema lau egu vara dinana Maiegu moni neganai, unubana ba marerem, lau sibogu, egu, marere dalanai, ba marerem. O haidia, asi edia, motuka eiava, transport daladia danu, unubana sibogu seh, daladia baha varam, dabalao, ta basine, daka toh ibodiai bemaim, heina moale lanai, baia moale lao metau metau gauta gauta las heina moale ibonai, baia gugurua, ibodiai, dala namonai, baina siaidia, edia, noho gabuna iava, mauta gabu, tatai. Enabe, lagu vara dinana na, lau sibogu egu lalohadai na, unubana baina, marere laia. Unu lagu lalohadai beh unubana. Toma nega momo naitam taga taudia momo na, unubana edia vara dinana beh unubana, seh marerem. Toh laugu roaroai, naita dia namo dainai sibogu naga bema lagu vara dinana, unubana ba marere laiam. Enabe, lagu lalohadai beh, unubana. Bema lagu vara dinana neganai unubana, dalanai, ba marere laiam. Toh nega momo naitam, tauma momo, mai edia taudia, idia beh unubana, hari nahereva laiam marere bamona beh unubana marerena beh seh marere laiam. Idia dan euram beh sibodia edia bese lalonai, hari murimuri taudia, haidia madi, aedia dika, mata dika asi hereva dibadia, laulau kanai beh unubana taudia naitadia, unubana taudia maedia taudia taga taudia beh, unubana taudia beh seitadia namonamo. Dainai lagu roaroa unubana naitaiam bema lagu vara dinana maegu moni neganai, unubana taudia ba abidiam, bemaim heina moale lalonai baia moale hebou, gau boudiai baie ore, baia lou, daba lao edia pene tata baia dogoa tao siga ieva, buatau ieva edia, ura euram daka beh, baina durudia unubana dalai. Lagu lalohadai bo unubana. Bema lagu vara dinana neganai unubana bamarere tomam. Maoro.